المعتقد المهم بالنسبة لي، هو أن الناس لازم يتعاملون مع بعضهم بالاحترام والتفاهم، مهما اختلفنا في الأفكار، أو المعتقدات. كل واحد فينا يستحق الاحترام. والتعامل بلطف، وصبر وحب مع الآخرين، يعكس شخصيتنا، ويخلي الحياة <noise> أفضل للجميع. أنا أؤمن أنه لو كا- كل واحد فينا، حاول يكون أكثر تسامحاً وفهماً للآخر، الدنيا راح تكون أسهل وأحلى.